காற்றுச் சுழலிகள் காற்றாற்றலைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கும் முக்கிய நோக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றிய முறிவு இங்கே. காற்றாலை விசையாழிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன. காற்றாலை ஆற்றல் இயற்கையான மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆதாரமான காற்று, காற்றாலை விசையாழிகளின் உந்து சக்தியாகும். காற்று வீசும்போது, அது விசையாழியின் இறக்கைகளைத் தாக்குகிறது. பிளேட் சுழற்சி காற்றின் விசை பிளேடுகளை சுழற்றுகிறது, இது ஒரு விமான உந்துவிசையைப் போன்றது. இயந்திர ஆற்றல் இந்த சுழற்சி இயந்திர ஆற்றலை உருவாக்குகிறது, இது விசையாழியின் நாசெல்லுக்குள் மேலே உள்ள வீட்டுவசதி ஒரு ஜெனரேட்டருடன் இணைக்கப்பட்ட தண்டுக்கு மாற்றப்படுகிறது. மின்சார உற்பத்தி ஜெனரேட்டர் இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுகிறது.